Janubiy Afrika hududlari issiq bo’lganligi sababli u yerga sayohatga borsam issiq uchun kiyadigan kiyimlarimni, quyoshdan saqlovchi krem va shlyapalarimni olib olgan bo’lardim. Ko’proq suv jamlagan bo’lardim.